אלח'יואן לי כנעס בלי ימתלני הוא אלאסד, אלאסד קווי עלא ענדו חג'ור קווי ו כידאפע עלא אלעאילה דיאלו בבכל שג'אעה חתי אנה כנעמל בחסל ואחד ikun קווי פאלמוואקף אלסעיבה יחמי לנאס לי כיעז עליהם אלאסד כמיהרבש מן אלמשاكل בעלקס כיווג'ה בשג'אעה ו הדש לי כנהאול נעמלו פי חייאתי אליומיה ולקין חתי מעא אלקווא ענדו ג'אנב רפיק מעא קולי יחבוהם ו האלדשי כרשני פיה בזאף.